Hee ndu utoo mo a bboorin gingiisi, wi ma húrin yaa begí mñege, ndi ŧagna wi ma biñaŋ ma húrni a ftédin bâan fo ndaani ma. Unyaa bsangala, unan yaa yóy blimbiri bŧeele, unan yaa ngi breege. Umada yaa breegi bembe, udu uu ttúm breege umada túmni byuusi. Unan biɓéŧi, una bisiigi, bgiisi mñege. Ndu utoo mo a bboorin gyíŧ, gyíŧin ŧañile, gima biñaŋ ma nyaa bo, flee foli mo uu ssiimi, liitidi ma uyíŧ. Umada jédi breege, ngi mbangaŋ, he unan wi nyaangir ngi byuusi, aga bsiigi. Mmadana ɓalni a gyíŧi giindi gembe, ge a gee ñe húru.